Təmyiiyoom a bilom bapyi ni pungnung ki, təmyiyoom a bilom nyai myes ni pungnungki. Ha hi ami ləibəi pyok'əi nimgu ni pungnungngai i she ko aa, ni təmyiiyoom ni wana? Təmyii pungnumgng təmyii ni pungnungnga. Bapyi ti she ko, kang maa kəi maa kəossong ni gi biye? Gi yit təmyii pang lagai ni gaa kəos wana, nii pang nabang angilong lagai, nimga dang de dangng da gi puraiyawu. Nii pang nabang au lagai gi yaat taa da gi pollawu, nii pang nabang ɓwang lagai, gi ya taal dagi pollawu, ni pang zheyong lawur lag'ai, gi yaat taal dagi rwak'at təmyii gwa, ni bapyi dakga, ti taugawu, tɨ takga ko ya gi pi gyeken da guda nyim. Ya gi <hesitation> təmtəmang təmtəmang dyaal man wukyai nangngaak. Tɨ takga təmyii gwawu, ko ya gi pi kiguna pannawu nimgu a oss yissim bapyi oangngu, nyingnya ko ni kəi mi ti dang, da ti ami <hesitation> yibga bul kogi pangawu. Ai ga shenong kəi gwako gi zaak'ai. Ko ni kəi mi ti dangnga da ti ami yibga bul ko gi paan gawu ai ga shenong ko gi zaak'at. To pain mi təmyiiyoom mi ningu bapyi takminu, bapyi takmin təmyii gwawu ya komi muimigina lag'ai. Gyak yok təmyii gwawu, pang ni gyeki a yoosin lag'at gi kwayii, gi kum gya bəi kanung yangnanga, gyak Mi yok myesa pangwa mi tul midina kai wai mi kyentɨna. Gyak mi ana panggwa man bindiga, mi yok myesa, mi makk'a ti məssa, gyak pangnga mi kusa mi myaiya myes məssa, gyak i, nin mo ma pika tɨ painnu, min, yit təmyii pangngəi ni bapyi yitfa, bapji lak saamang pangin. Gyak kuma maa yokga, mi yirgi mi kaanɨna, mipi kowana gin kauyeya yepang gin lauyeya yepang, gin lauyeya yepang. Temyii ya watra a kin gyeki. Ni min bi təmyii pangngəi wi bayayi bi, ti takminu fa ko yami min mi yok yissimasa, ti takin lag'ai ko ya mi təmtemong kyol konok'a a pyi gyak'oo pangga ta goom ta vwang gyak'asu ti mak gyak'as nimsa pung lagai. Bapyi lak saamang mi min pain kigu bapyi takmin təmyii gwa komi pinawu, tishe ko təmyii anikin shaa, kab panggu fa ta wat shaalu fa, ti ti mab ta bəi tuk təmyii, to pan min lag'ai, kigu bapyi she ko ti lak saamangga pan lag'ai, min mi shena ko maa saama, akin təmong kaasaon əi dang wandei guna a kyol təmong he she ko hi lak saamang ko gi kyol konok'a apyi gye. Kang ga. Kyol konok, ko ti pinn kiguwa, ko ke gi dangngim ɓungkai kwani dami dami daal kirigasa a yepang. Kang ga tol knok. aa ti, abin pangin a pishe ma kenang. Mɨn <hesitation> gyekiyuna a kaumɨnu, mi shega kang ga kyol konok u? To tɨ, bapyi gassu, tɨ she ti gitas gasu, nan ko mi ni gwaniwa, pan kor kyekai kiguna bapyi shewa bapyi lak saamang ko mi kyol konok'a ni gye. Bapyi lak saamang komi tak təmyiiya, bapyi lak saamang ko gi yaat gyena tɨ watra a kin yangngas pyok nimgu har aami məssong dawu, bapyi saamang kwa mi yok de yissimassa gi muk kəinangngaak'a temtəmong muk kainangnga. Yinge kəinangngaak soon, tɨ soon pyok, tɨ soonpyok gwawu fa, gi gi shipəi shina. Kigu gi shiwu kəinangngaanang tii shina? Ashe gi shiwu, kəinangngaak shi lag'aiya pungga. To bapyi she ko gi muk kəinangngaak nang. Yinge ti soonəi, ti shi gyeke ladai kwii aja biwu, yəi zhei dyaak, yok kəi gyeke, tak kəinangngaak pang kigu bapyi a saamu. Kəinangngaak laak mi dyaal, tin lyoika, gin she ko mukta, ginn binna dei muk kəinangngaak gwawu fa. To ni kigu bapyi takga təmyii pang ko ya gi pina migina. Kangi kang ga, nimkai mi pinanag ki bilis bilis ta yaargu gi pi kiguna pung lagaiyu. Ga kigu kab a dangnga a kin tubu, koniwana ga zha mallak'u, a anangga lauye laak a kirina. Bapyi ta saaminu komi təma man wukyai nangngaak dyaal mi təm. Mi təmtenong muk wukyai nangngoma ma mɨn maa gyak'oma, gi mak panggwa yinge, kurii gi maa panggwa, panggwa a a ni kəinangngət lag'ai, gi maa ta, panggwa aa, am lak shok waata mallak an təkde tək'ungnga, gin maa təmyiiya wu. To bapyi, she ga pain lagai. Ga təm ga təm gyongnətre? Zheko ga pi panggwawu kwii gimaa ga waarang. To maa saam ko bapyi bin nimɨnu, ti nimmina mi pungnung kin mal, mɨn laa saam kigu aa anang bapyi nimmina, ti nimina mi pasal mallu pasar mal gwa bapyi laa saamang, ta saam komi təmtəmong yillangmalla. Min kyol yillang malla. Kəinangngaak bilaa dyalu dagi təma gak'at gi kwatina, gi pi kəi yiba gi tak'ung kəinangngaak ti nim ti shana. Kəinangngaak bilaak man pəiyu, ta mab bogghom lauwuwa, <hesitation> zu am an shepyok dyaak'a mi yaarum yaara, yok pəiya kaamət mi tangvoot dangnga da ɓus konggoba, a kin kəi ɓungkai pang, yit pəi pangnga ayepang yak kigətra, panggu laak tɨ mabu. Nyingnya kəinangngaak takga de kwanə nyimu, tɨ lyai mi giye, ko aana ko ti tak kwano nyim mi wani. To bayayi paine? Bapyi she lag'ai pain. gi təmtəmong muk wakyai nangngoom. Kigu a bi laak ye kəinangngaak'u, hal giin binna man ginu, to puk kəinangngaak, mukta kang ga kwanang pang ga takta de tak'ung a dook. mmm. gyekguna bogghom a she ka, nimgu am lak saamangnga, əəi min bilak shenong a gyakyeya minna bəi shenong am kuma, kota luai a tawu, ko ti dai wowa? Ko ni mi kəi gin taal nyim, gi tul a bəi nyim gye ta layat ti fang gyena, gye ta bwal tifang gyena. Ni kigu bapyi a takkawu, ta gwa dama ta ta zaamu fa ta tak'ung punggu ti kəotok wu, yanangnga, ta zaamu ta tak'ung pang bwal ta zaamu ta tak'a ni pang zulum. Gye kigu laak ga ga a pi iya pinung a pyi kigwawu. Ga bi gyeki dəbu, gi pikiguge bapyi lak saamang mi gawu. kigu bapyi she ko ti lak saamang mi minnu, to kang maa pi nimsa, pi kigu bapyi she ko ta saama ma mannu. Kangga yaarang kəi kəinangngaak'a, gabini pi wananwu, koti lyen gyekiga, kanga yok bullong makta migin. Ko ti pin wana kang ga rwakta mi wooi. Dungnggi kuk kəi nangngaak'a gi shenda ga kəigaak fa kiguwa ti pinama. A bin ni gin daa təmong ko gi dualawu, gi dangng gi duala, kang ga twa təu mal, gi twa təu liliuwa, sai gi yok kina gi mak kəi kəinangngaak'a migin təmyu gwa maa kwawa, təmyii gwa fa maa kwawa ni kiguga ni bapyi yitru, ni min yit lagai kang ma mui migin, kurii bapyi a ləimin, gi maa wani, gi makta pyi wana kurii ga dangngu fa bapyi a ləiga, na ti wani gu gi maktawu ti pin wangiwa? Kang ma kwanang pang maa yab ni kuyam. Ni nyak'al pyok ni nyak'al, kuni ko gi mak wani ga məssu bapyi da ləiga, ni gi tuk ti tiwa ti shega ko wama ga byaita, ta da ləiga ni ai pyai tiwawu ni ti shega ko wana. Ga gasta kuri ta daa ləiga ni gi kaas ti tiwa gawu ti shega ko wana? Kab kigu ga bi a pishe gwawu fa a bak ko kona ti yitra apyi mallas kwii, taal bapyi ni nyim. Taal ləiga, ti kigu gi piwu ta zhega ko gi pi painnə? Ga she kowana, taal laifa pain kab maa kamde bapyi myeb kam bapyiyoom na, ma ɓank yin kaas ma mobyii, maa maa bakayomna, maisu mi tək mi kuksin lauwa ma pikawu, gitosinma dyak təom lagai, ga duk myesu fa, gitosin dyaak dyaak, ka pikiguga a pinungngu. To ɓang kin kaas ko maa lok taal guya ko bapyi a anangngu məi mobyii ko ma lok taal guya bapyi a anangngu. To kaa min minn maba ko bapyi a anang ti ləimina mi pyok'u wan yaat ni maa kiguya bapyi lak saamangngu? Bapyi lak saamang, bapyi she lag'ai ko min tuk təmyi, kang ma nin kai min bogghom ko min tuk təmyiiya, tami mab min lagai mi tuk təmyii, min bogghom watru.